Èhn'ntoh ndè ntè ngura sata ndè mana'gè hwudguya mva'ntè ntuhwudè n mvakya ba mai gè ntsèfani mbèlanga èi ndiya nè gèd kam skwi ndubuzlèm makw' ba èhkè da mn ntsèfani njirinya kabi maba na ndubu stad na dubu ncèw nga sun ngidè nkèyka an'zavinbi èhn ngidè kyèka ba myana mi ba zhè a èh ngudè nkyèka man ntau mana ndwokwud a ntè mana mprèk'mbi ngidè man ntau mana mprèk èn ntè mana ndwokèuda bi nguva ntè ba èh ndè'gida'bi nzlraw ndun dènagèd bi ngrèwa sata ba nkè kada nsèma ntè nta ba sai ndari ntsèrad ntèy gèdaka toh man skwi man ngè ngwots kada ga kèda anvuna mana azbay kada mfèymfèr dè akizlèd nkè zhyèr man zhigilè manakw. nkwas ngè dègi nka? Ntè gi ya nkudi nènga ndè? Sai nka ntsirai zhigilè antsuka nvivèd man nga ndiuya èhn nka siya. <hesitation>